چھوٹا کاروبار شروع کرنا ایک بڑا فیصلہ ہے، پر یوجنا اتے صحیح دشا نال ایہ سفل ہو سکدا ہے۔ ہن تھے کچھ مہتوپورن قدم دیتے گئے نیں، چھوٹا کاروبار شروع کرنے وچ مدد کر سکتے نیں۔ کاروبار دا وچار اتے وچن پچھو، او کھتر پچھو جس وچ توہاڈی دلچسپی اتے مہارت ہووے، جیویں کھان پین، ہستشِلپ، کپڑے جاں سیوا۔ مارکیٹ دی مانگ لئی گاہکاں دی پسند بارے ریسرچ کرو، کاروبار یوجنا بناو، کاروبار دے لکھ ادیش اتے لاگتاں دی جانکاری جمع کرو۔ لابھ اتے نقصان دا پورو انومان لگاو، وگیہاپن اتے وکری دی یوجنا بناو۔ کاروبار لئی بجٹ تے لیگل کم لئی کل لاگتاں دی گنتی کرو، جیویں کچا مال، ریٹ، مزدوری۔ آرنبک پونجی کتھوں آئے گی — اپنے جیب توں، بنک، لون، جاں ساتھی — نیشنل کارونی فارمیلٹی سے آئے گی۔